Apkorga nye be may hen ne <hesitation> apkorga a wua a pele apkorga ona a ku kaba a gapa joor baned ba tor ba phanel ji ga ji apkorga a wank oh atube ole bade ofe le becoure na pe puna <hesitation> wan ka teb apa ye aina yen bachi apkorga ba le baun belle ba tor <hesitation> be na mbe ba fea apkorga but afar yen we ko bamu ara gu aan bonel ye pena ara ja apkorga, <hesitation> apkorga nye osowor key ana baned the letem Be wha kur mu be wike apkor ga kebe awa ter ke ked mka oned bokye <hesitation> ofu wa ne botty ayen oyep botsyen oke ke bu aye afe o fu wa chi ojar aptor ga a wor yepa apkorga ter oba yep akey oten nar le ojar apkor ga aye wa ter le opka mu olem <hesitation> apkorga ye awa ke aporka ke kepang mke osowor <hesitation> wor yen a man de abe bo sung bo bu le ayerm bukar but oyang oh ke kefang nke keni no but bem mbetu tor ke apkorga aweh apkorga a le lepkan ndi oned eh a mu leng be ti te pahed <hesitation> apkorga amani lea oned eh apkorga nye be mateng nen a mani a mani le aned eh apkorga annani le oned otu leshi eteh inuu o-gbu. A-mu a-re ng a, otu Agrinya mu o-kpu akpuga a-mu a-re ng a Dyikpen emen Nyi omu ne akpuga kanong kanong kanong nyi o-mu ne akpuga nkere mu osowo o-chi o-fu o wo adim nang a-yip kanyi ke biimbiri a-dakye baakoo nang otu mu mu o-byi o-fu m-be ebayip dyikpen ndyi onet a o-byi, nang a-yip kyise nkyi a-kye a obange ke na dyice eyen dii-farang akpuga aamen ere onet akpuga aaman ere dyikpen onet akpuga akpuga akiri a-chi o a-kiikabe ekabe a a-Kyu neen a-ku kabe enyam byiko eyen eekyi kanong ke na akpuga anyi ada fin ke kiifang nkyi kyinang Akpuga anyi a-dim ke kiifang nkyi kyibi ke mu n-set ng ben akpuga nyi Anong nyi ada bunong ke nyi akpuga nyi Anong nyi adacen ke kiifang nkyi aky nkyi n byi e e e kyi Kim, a-ryi a-ryii busong wa dyije ndyi aku ndyi dyi-shwom bwan eten ba-dim kyiji ba-ba ke na mbe ne akpuga ba-danim bobwasing ba kye kambe akpuga banet bakiri ba-kyu ba-fuu m n because bobwasing nbu akpuga nyi a-nyinn kamba ene Oned-mu o-ba chi kisen ed andyi énè o-ba o nyuam wo a-kwu a-fuun, onyih-bareh-o-ba-chi akpuga ne-mane. n-akpuga anyi a-be e-rdi a-kwi ne-kinyin detriiem, bcos aku-kabe afu akupuga yin-ne chi oned mun kyibi ne-a-be kwi, akpuga ne kyibi a-nyua nang ye mng ye o’-kwi, o-nyua o kwi ne akpuga ne kinong, ke na nang-bato mu amuia juwabe dehem eye gi kwi gi-ked gibonge.